Some of ley thing neh I really to discuss with people especially when it come especially my friends like you know we living in a world now youth or the young people will always like people can say the youth are spoiling so I always like to tell my friends that the life we living we need to have a goal and if you have goal that you reaching toward it will help you not to spoil so these are the things that I really like to tell my colleagues when we are together.